<laughs> duuniya kam naa e heewi <hesitation> kiitaaji walla mi wi'a sariyaaji laatiiɗi ginnaaji non. So naa bana sariyaaji ginnaaji no waɗta neɗɗo wujja ceedo ɗuuɗko, <hesitation> kiitanaa-mo o jooɗoo duubi - ay lebbi ɗiɗi <hesitation> joofaa-mo. Nden ceedo ko o wujji ceede laatiiko ceedo leydi non, ceedo yimbe leydi non, laatoo ceedo kon ko ngartiraaka, ammaa kanko o yoofaama. Nden to leydi ndin kadi neɗɗo ngujjuɗo cofel <hesitation> bortel, <hesitation> gerongel e ko nanndi non, kanko kadi o nanngee o haɓɓee lebbi - duuɓi ɗiɗi, goɗɗo duuɓi sappo, goɗɗo ko nanndi non. Ɗo'o kam to innu aadama'en no woodunoo-ngo; hakkiilo wonɗon haanaayi kanko gujjuɗo ceedo ɗuuɗko ko leydi haɓɓiree no o haɓɓiraa. Nden kanko gujjuɗo ceedoy walla mi wi'a kuungel pamarel kanko maa o haɓɓiraa no o haɓɓiraa. Ammaa non leydi ndin e goɗɗi sariyaaji ɗin non ɗi ngoniri non ɗi njahirta.